Kua tembiu oyeapo vaera se jaeñoma aikua, jaeko soo oyeyojo, jare jukurai opata ñamoamasa mbanunga condimento ndive, jukurai yayapo jaema yamboyɨ vaera aceitepe, jae jokua se aikua kirai oyeapo kua amburguesava